in deriya diya videwo doso in yi ɓɛ vuru ho koko ho koko nɛ ho koko cunu min matete um ɓiyɛ zo mi mu ji mu ɲunɛ zomi mu ji a zan oro jenu-yɛ muɲan dama o farni dure wa a sunna bun a mu nɛra pate nɛ sin matete <hesitation> han vanle ɲan da a zɛɛ a zɛɛ a wara dan to o cunu min matete